يا ربي الثوب الزر مالا انقطع إيش أسوي؟ إذا باغي اول شي أجيب زر جديد، وأجيب الخيط المناسب لونه أبيظ، وأجيب إبرة، طيب، كيف أخيطه؟ أول شي باخذ الزر وبثبته على الثوب، وبدخل الخيط بالإبرة، وبعدين بدخل الإبرة وبطلعها، بدخل الإبرة وبطلعها.